بصراحة أنا في القراية عشان متعودتش إن أنا اقرا طول عمري فا بالنسبالي أتفرج على فيلم كويس وخصوصا يكون عربي لأن المترجم بردو لازم يكون كويس جدا عشان خاطر يبقى عندي صبر ليه وإن أنا أستمتع بالفيلم عكس إن أنا أقرا كتاب مبيبقاش عندي صبر نهائي